Ni'hiaj ne'si bin 'ngo verduras sisi taj ba ma'an 'ngo si cha ne', ta'aj si bin 'ngo kuej si bin 'ngo lechuga si bin 'ngo mansana nej, ni ni'hiaj undaj bin kwi kisi kita ta taj ni si ki'hiaj chi'ij ne', sani ta ba ma'an 'ngo'goj ni taj sij ma'an go'ngoj ba 'ngo nej rasun ni kisi bij ba'nij kwui, ni kiri'hiuj man sani ba 'ngo nej rasun ni kanukua kita un'un' batan' kwui ta taj ni kiri'ej, sani kini'hiaj ne' sisi si kachin kire'ej man, ni cha' ne' ta taj ni si ki'hiaj chi'ij ne' mánj, sani sisi kachin kita ni ki'hiaj chi'ij ñun' áj.